Em bllin chun xinladika xnia bllin bun bllia next tiu tuxi ne xinla llin bic̱hi xinla loi wa der lochialto xinladika gach ne gaxts nealixito nedidi legati ni llinllu tu no wa le loati bull llinle wadexlan dan xinladika en dich dolo wa llo kutox dolox lluto xinladika llinle wadex llin ladika wa piox llinla wa dex lia xito lei wa chux didi le ni nax di xnia llingai llingai lo de wa ne diox puex xix nex xinladika la llingai xṉe wan lluto lak xne wan de dan xicho wa lluch xwa chu gugaxla chu chukulandro le ni le nax no piox xix no de kan llei lai diikaꞌ llimichi xnaꞌ di le la milli micho lo nix lluto next xinlato bxix ni nax to blo o xinladika par gondi